bwodibo, gsibi, yaabi, gtahla, gjiif, faaj, ngooda, gtahla, gjitahal, gjimin, gjimin ngi ffoda, gjimin ngi gsibi, gjimin ngi ghabi, gjimin ngi gtahla, gjimin ngi gjiif, gjimin ngi faaj, gjimin ngi faajingooda, gjimin ngi gjitahla, njiminsibi.